Kauk cuando <noise> kiajay sania jay tu'uey sania lu'uey bajes kani naljex pus chu nji ndutsu'uk kiajay kani naru pus kiajay mani nu'uey ndu'uey kanan alcohol pus ndu'uey ndungue'ets pus kupu y ndu'uey ndusuts y nu'uey nutul nda xil'ie pus kiajay kuba'au pa munuba kutse'eñ kil'ie pa jay bakadajaun jay napu kusap se ndutsu'uk kani naru pus tumey mnu'uey rapu kari y nu'uey kari bapuru nuban y nusuts y kiajay chunji kak kauk nan juy nikiung ndutul kanaung y pus nu'uey bapuru y nu'uey nusuts rapu re tu'uey pus y ken ngunjiu ndutul xil'ie y ken ngunjiu paiñ paiñ mi sobrina kauk tutsajau na'ey jay nu'uey juy paiñ nikiul pues juy many nu'uey latse'ey pus kiajay rapu ba'ejey kanan que bajau rapu nu'uey y kiajay kume'ep pu kikji y paiñ ngajay kubam lem kutseiñ kil'ie par pa mananiat jay mana'ey porque kiajay kunday re ndu'uey nixiuats y ndusuats ne pikiau y pus kubam pa mana'ey jay manal'ejet y kiajay lembe ndut'ey xil'ie pa mana'ey ndubu paiñ xil'ie pa. Pa manatut pus paiñ rapu y se kua se kiajay sania lutang <noise> makua o sania bajes kua skan'ia bajes pus kua lumey na'ey pus kiajay kauk kiajay tu'uey abecés papas jay ma no munu'uey o sani kjai se kua bupel sania xichi pus tu'uey papas o ken ngunjiu kari latsey rapu tuban jay para no em mana'ey saria ngajay crema <noise> rapu tu'uey tuban pa no mana'ey em majuas rapu.